<noise> e qas xintijan qas k'isb'al re'en che rib'antajiik qas kib'anek, ewa' qas nab'eey el rib'antajiik li kaxlanpex, che rib'antajiik kib'anek li kaxlanpex xa' kasiq'aq riwach jun chee' qas ke' kitijek taq b'olan, taq rax che rib'aniik kib'an chiran ek'an qas rib'aniik kab'an chiran k'o kaxlanpex taq ch'ite'n k'o kaxlanpex taq nemaq laaq' kab'ukuj jun asaqmaloob' laaq' kach'ilij jun asaqmaloob' pi xoot xa' kela' kawichb'ilaj rik'in katijan ela' qas xintijan re'en qas k'ok' kab'an chiran xaqara' wa jun qas otz kirtij iik xaqara' kirk'ilij laj riik kirq'ut laj riik, kirya' qaj chixa'l kab'an laj awaay pixtun, kab'an laj awaay leej laj satsek qas laj q'os qas laj q'an qas laj maq'an qatijqaj ela' qas xintij re'en rib'antajiik che rib'aniik kib'anek li kaxlanpex nem rib'antajiik xaqara' ela' kirya' qachoq'ab' qet- am che li kaxlanpex qas k'ot kunb'aliil kikojek aqache' nik'yaj chek kunub'aliil pirwe' taq chetaq kik'iyxek cha'neem pi taq k'iyb'al k'ot qas chetaq qas ke'ak'anek qas nem kiwach kikya'an kunb'aliil qas kokoj chiran e li kaxlanpex ewa' qas kik'utunek chipaam li q'alaj, kik'utun xa'l taq chinoj kitikeel kek'utnuul xaqara' xa' kach'aj riij xa' kab'an rib'aniik tek'ara' qas kab'anan laaq' ka katziqan reech b'la' re qaq'uton e qas rib'antajiik xa' kek'ilxek, tek'ara' qas k'ok' ni xa't kib'al chu' q'a' no kib'al taj pirwe' <hesitation> qana't ne' chiran li richq'a' rimal ela' pixot qs kib'an wii' ela' qas ke' kitijek qas t'ab'ab' kab'an chiran ka kab'ab laj tib'aniik kaq'uton y xa' ela' qas kirjurij laj awaay katijan ela' qas rib'antajiik jun che li tib'iliil rii' che qas k'isb'al wach xintijan <noise>